Ku ma nüüd õigõhe mäletä, sis kunagi ma kuuldsõ säänest asja, et kuis kaamõliq suutvaq nii kavva kõrbõh vasta pitäq, om tuu, et nä kogosõq uma kühmä sisse vett ja sis saavaq säält uma viivaro kätte.